Eneeni vinendree ne chuuri antengebuge, senenongwire le kwire na yokolijijo kwanza la nyire chaini ya moto. Ekono achenweyelela hajenachuma mpaka ha nka nseko safetien kekeyi. Kwanza ntumame muremo kulindi kwisigane, naande ng'wagajose akachemphisengi chori lakini nampea uhakika nowarindrii.